الكركدي احلى حاجة ممكن نشربها بزات اذا انت جاي من مشوار و الجو سخن ، وبيتعمل بي سهولة ، اول حاجة تبل زهور الكردي لي فترة بعداك بتفضيو و تزيد ليو موية باردة وسكر